hewan yang paling busuk bauk nyo tu telegu, nah telegu tu kalau udah kentut, wai tu bauk nyo tu biso nyebar kemano-mano, bahkan sampe masuk kedalam rumah, walaupun dio kentut tu misalkan di luar rumah, misalkan beberapo kilo meter dari rumah itu biso kecium baruk nyo tu sampe ke dalam rumah, nah itu tu kalo dio sudah kentut tu nyengat nian bauk nyo, yang dak tahan itu paling bauk nian hewan itu kalau binatang yang paling, bauk nyo paling busuk nian tu banyak sebenarnyo kayak singung, badan nyo kecik, cuma dio biso ngelurin cairan deket anus dio tu, kalo dio, diri dio ini, dio ngeraso diri dio terancam, dio mulai angkat tu ek-ekor dio, terus dio semprotkan tu cairan dio tu, cairan io itulah yang biso, bikin binatang lain tu jauh, apolagi kalau ado yang mau mangso dio kan dak jadi, ado jugo binatang yang namonyo zorila, dio ini mirip kek musang, kurang lebih dio ini kalau terancam jugo ngelaurin cairan bauk busuk jadi lawan dio tu dak mau dekat, nah itulah caro-caro dio ini ngelindungin diri dio dari pemangsa-pemangsa.